أعتجد إنه أولى نركز على حل مشاكلنا هنا على الأرض، عندنا تحديات كبيرة مثل الفقر، والبيئة، والأمراض، والكوارث البيئية والكوارث الطبيعية، والكوارث التي ينتجها أيضًا الإنسان، بعد ما نحل هالمشاكل، نجدر نوجه طاجتنا لاستكشاف الفضاء، الأهم هو أننا نعيش حياة كريمة أولًا.